Nyaunen ishin dib ishian gudio yani duqub sombat qabetaa duqub somban hiakan qufesisaa nyau dak ishin qufat dubinen aminen won dibi ishin akan dib yette taabu ira qabdi nyaun rifes ishia sun won akii dusea bines koola chachareko tokiit akan tiime nyataa. duub won sun won ak gandia fokati gandiamunea amo wontunen yani dib yette akama nyau sunbutii nyaun won akana tan kulli hinfetu ishin.